Gli ingleis a sun cunusü perché al an purtà ën gir la lënga ën gir për ël mund e al an culunizà vaire d'post, a sun cunusü për avei tanti sold perché Londra al e ün centro d'aggregazione mondiale, però diversament cume art e cultüra a sun pa propi ël massim